هلا فيك شلونك؟ حبيت أخبرك إننا ممكن نلتقي اليوم على الغداء إذا فاضي، شو رأيك نروح المطعم؟ أي مطعم أنت تحبه عندهم أكلات وايض لذيذة، وأنا متحمس نجربها مع بعض، إذا يناسبك الوقت خلينا نحدد الساعة، إعطنيخبر متى فاضي وإن شاء الله ننتج قريب.